Njá <hesitation> kajá njá cunkana unuk má bujá bacak bateen njá ná banín njá ná bateem basin njá ná basin njá abëjá ndayari mënlele ndëbi fal mul ndëţíji nee ita umpaţ anda bandi mënfal banijës ita imënţ yuŋ ná mënlaj babëfal mënlaj. Mënţú ţí pëţukar pëweek cíkata kom biki cund kuŋ pëţukar pí pëwín pí kaliyëng ná kaliroŋ inekan páaj páaj ná kaloŋ. Kul kí bandoon bafalar mënlaj abucuman bëţú mëlik bëcapan usukër doonaţ kaţú ţí bëko uler ucak de usukër aruţúna yinkëri ţí kënbabu. Má nampaţ pok pëdáan bëko bëmënţ buŋ bëtikan nul anëkëma dikagac këgac má soŋ nëdáan. <hesitation> Bëjá ndaţun ţí pëţukar pandoonk pëjúŋëna nfayan pëţukar pëjúŋëni përe mënfayan cúun pí njá jee njá kajá ndaţú ţí kaliroŋ kanjoonk këjúŋëna ufëri. Abajába ndaţún dí <noise> pëţukar pí <hesitation> mënfuţ unú mee kaloŋ ţú ţí kaliroŋ kí kanjúŋëna kí uway.